Ny olo a Suedy agny zay da tena engadreo ny antsoina hoe fifitovia da iengadreo avao koa ny fanaja olo sady samy mienga amin'ny fiegnany.